Bueno kii nako'ondo in viko a kaando ndiii kuñaanitna'ando tedi kuinixi kaando in viko koó ja kajndo kataxe'endo a naakuxi kodi ka'anindo in u'u a uni chun tedi nadachi'iondoxi te daava'ando in caldo keexi cilantro keexi aju xeexi chiinakin ndiuuva'a la'a ya'a kue'e tedi naakua'axi in mole te kaajndoxi jiaa ku comida ju kaajndo nanitna'ando ndii kuu ñaánitna'ando te ndiate ku ja kototna'ando.